<noise> ͻnnyɛ dɛ nyimpa yɛ pɛsɛankonya, <noise> na mbom ͻwͻ dɛ nyimpa biara dwen ne man ho. Na afei, ͻhwɛ dɛ ͻbɛyɛ biribi aboa ͻman no, dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻbͻboa amamba biara a ͻwͻ ͻman no mu. Sɛ obi yɛ biribi boa ͻman no a, ͻnnyɛ nyimpa narankasa nkotsee na ͻboa no, na mbom ͻkͻ - ͻkͻ kͻ kͻ kͻ ba bͻboa obiara a ͻwͻ ͻman no mu. Ntsi ͻwͻ dɛ nyimpa ͻyɛ mboadze ma ͻman no, ama noara so mpo n'enyi agye.